Li xib'on re qakojon re qach'aj qatz'yak <hesitation> rajawxiik b'la' chaqan, xa' kela' q'os riliik qatz'yaq saq riij xaqara' rajawxiik b'awa' <hesitation> re qakoj che qaq'ab' wa qach'aj qaq'ab' rajawxiik qakoj li xib'on <hesitation> xaqa xaqara' rajawxiik wa qajitnek qakoj li xib'on xaqara' re qakoj cha qaiij xaqara' ela' rajawxiik jun xib'on rii' re qasaqb'asaj qiij.